الحقيقة الجواب يتوقف على الوضع معنتها اللي نعيشوه من جهة يعني استكشاف الفظاء معنتها يمكن يساعد في تقدم البشرية وفي التطور ويعطينا فرص جديدة وموارد أما من جهة أخرى زادا لازم نحلو المشاكل متاع الأرض كيما الفقر كيما الكوارث الطبيعية كيما الطب والصحة هذوما مشاكل مباشرة تأثر علينا، لازم يكون توازن بين الاثنين حسب رأيي.